د سمنټ مخلوط کوونکی دا هدف لري چې: سمنټ، شګه، جغل او اوبه سره یو ځای او ښه ګډ کړي. یوه نرمه او یوشان ملغمه يا مخلوط برابره کړي د ودانۍ لپاره. د کار ژر، اسانه او معیاري کړي. یعنې، دا ماشین د ودانیزو چارو لپاره سمنټ ښه ګډوي او کار اسانه کوي.